راح أنصحه إنه ياخذ خطوات عملية وصارمة جدا، علشان يظبط النوم مبكر، مثلا يجدر يستخدم الأعشاب المهدئة اللي تساعده على الإسترخاء، وإنه ينام في وقت مبكر، ولو نام في وقت مبكر راح يستيقظ مبكرا، وما ياكل هم السهر أبدا، لإن مجرد ما يستخدم الأع-الأعشاب راح ينام.